E- bueno axan este nikonihtos tlen axan inin metzli opanok diciembre pues <hesitation> nochtin konih poncheh kichiwah tlen tlakilotl kiketzah, miak tlamantli kiwika inon kiwika guayaba, kiwika manzana, kiwika caña, <hesitation> pasas, este noihki kiwika seki kitlalilia naranja, nes kikahkawiliah iewayo iwan noihki kitlaliliah tlen itoka fruta seca, tlen kiwatzah tlakilotl inon sekikahkawiliah kitlaliliah seki kitlaliliah azucar tlakamo panelah kikahkawiliah, noihki nes kitlaliliah canela, tos miak tlamantli tlakilotl ki kitlaliliah inon ponche kichiwah, este inon para konih nikan, iwan noihki kichiwah nowian tamales kinyektlaliah tlen nakatamal, inono nowian kichiwah noihki seki ika paniswatl iwa ika totomochtli, san inon tamales kichiwah itech inin metztli diciembre, iwan seki san nikah konchiwah seki mole, casi amika casi nochi tamales kikuah inin mes iwan noihki kintlapanah piñatas, pues achtoh kihtowa nech nechontlapowiah ke achtoh aguinaldos okatkah kinmakah kakawatl, galleta kitlaliliah iwan caña, iwan axan pues ya oktlamantli axan nochi tzopelik kitlaliliah se aguinaldo pero ya nochi tzopelik iwan ya ompa nikita itech noaltepe pues achtoh amikah otlachichiwaya itech navidad amikah otlatlaliaya lucesitas o itlah arbolito, iwan axan ya, axan nochtin ya tlachihchiwah sa nowian sekita tlaxoxotlatok nowian ya kinpaktia o pues ya onkah tomintzin para para kikowaskeh itlah adorno iwan pues achtoh como amo okatka carretera okachi owih itlah tekitl sekahsis tos o amo otlachihchiwaya iwan axan ya nochtin nikita tlachihchiwa inchan, ki kitlaliah arbolito, luces, tos kualtzin motlachichiwiliah asta piñatas kinpilowah. Achtoh piñatas okinchiwayah de komitl, neh ihkon nikilia komitl tlen este ollas de barro, inon ika okinchiwayah piñatas tos owih okintlapanayah iwan xamo okachi temahtih, iwan axan ayekmo axan kinchiwah piñatas sa de amatl, tos okachi amo chikawakeh tlamitzin konintlapanah, iwan nochi dulce kitlaliliah miak tlamantli tzopelik nelitok kitlaliliah ihtik iwan achtoh amo ihkon okatka, achtohh nes san san este itla nochi tlakilotl kitlaliliah piñata.